ہتیاں ساتھ میں کائیں کوں رہتے، بولے تو انہوں ساتھ میں رہنے دیکھتے۔ کائیں کوں سب عورتاں رہتے اور باقی جاتا تھا تو سب بچے رہتے۔ ان کو کیا ہوتا، سب کو ساتھ میں سنبھال لینے کو بہت اچھا ہوتا، بچوں کو بھی۔ بڑے بڑے آدم خور جنورہ رہتے جو کھا لینے دیکھتے، ان سے بچ لینے کو بہت مدد ملتی ان کو۔ ایک دوسرے کا ساتھ رہتے انہوں، ایک دوسرے کو بچا لیتے، ایک دوسرے کے بچوں کوں بچا لیتے۔ جو بچے رہتے، چھوٹے چھوٹے ہتیاں کے، انہوں کیا کرتے، بڑے ہاتھی کو دیکھ لیتے۔ سب بڑے ہاتھی کو دیکھ لیتے۔ ان کی امیاں کو دیکھ لے کو، انہوں کیسا کھانا کھاتے، کیسا ایک دوسرے کو بچاتے۔ کیسا ایک دوسرے کوں گھومے تو آواز دے کے بُلا لیتے، یہ سب دیکھ لیتے۔ دیکھتے دیکھتے سب سیکھتے۔ دوسرا کیا ہوتا، وہ سب ہتیاں کے بیچ میں بڑی ہاتھی رہتی تو انہی سردارنی جیسا رہتی۔ انہی سب بتاتی سو کیا کرنا، کیسا کرنا، کائیں کھانا، کائیں سونا، بھی کائیں سے کیسا بچ لینا۔ انہی سو کرتی سو جو کرتی، باقی سب ہتیاں اس کا سب سن لیتے، انہی کیا کیا بولتی سو۔